أجمل زهرة شفتها كانت في حديقة كبيرة بلندن، كانت زهرة اللوتس لونها كان وردي فاتح مع شوية أصفر بالنص، كانت <hesitation> تطفو على المي بشكل رهيب، لما شفتها كنت مدهوش من جمالها، وطريقة ترتيبها كنت حابب أوجف وأتأملها ساعات طويلة طويلة.